Ndaka choko kaxa'a vée ñóo ndekekoyo kutu tinguan tuku, enka tad yuu nakuta itá, njakonda taute kana tuva'a nuta yii.